<noise> ihera ihera isabuni jaroho, ihera kila kinu ungavo ungapata ihera iroho jifurahiya sana, <noise> lakini ungaleka ukuvanini bila hera, avanu wikukusarau sana, uwonaku uvoneka kama ulu- ulitakataka ani naukwereveka. Yaani ihera ilet- ileta ifuraha ndani janyumba, ihera jireta ifuraha, kakiki kwa- kwajamii, ihera jireta i- ifuraha, kwik- kwaakumunu jone, ihe bila hera usauriwa sana, kira unapotembea aaha! ilupu penzile vitaa! aaha uju bwana uju usila ahana kiti asila kinu uju masikini. Kwibea apa wita vita masikini wibea avamasikini lakini ungave nihera ukwesimika. Ufu- u- ufu- uhereweka sana <noise> wibea wita aubana uju karibu sana karibu sana karibu sana! mwalimu. <noise>